Pus ama kawau tu <hesitation> wakani tuxkut <hesitation> sakgsiw, pus lakgapasa ama este xip <hesitation> pus ama xip natse na lhaway xa chuchut, este chono tuno wanikan ama skgatan, este natse na way tsama skgatan, <hesitation> winti tawokgo para xa tu wanikani lakstina este piki tu wanikan tajin, tatawa tsama, este chin ta prepararli <hesitation> wilapa ama este xukut, ama xukut natse na lhaway xa chuchut este pus xukut pus lu xkut <hesitation> cho wilapa toronjas, na wilapa toronjas tsama na na likuchu tsama toronjas, este na wilapa ama este carambolas, wanikan na kgama ama xa chuchut carambolas na chin takgalhwanan xip <hesitation> wikapa tu wanikani marakuya para xa totonaco talimapakuwi puxulonkgo tawani, este tsama na- na kgama naxkutau tsama kawawi <hesitation> mara- marakuya este wilapa kawawi laxux, <hesitation> wilakgo laxux kapunesus. Esta axni kawau tsankganikuxli chiwani na natuchilanikgo esta laxux este pus xkutaku kawawaxni lakgskgataku chiwani este axni kawawi tsankgani pus xkutaku ntsamalh i pus man u ekit tu tsama kalakgapas.